fólkið sem var handtekið vegna brunans á Selfossi er í einangrun lögreglu hefur borist mikið af upplýsingum frá almenningi nágrönnum er ráðlagt að hafa glugga lokaða vegna hættu á

stefnt er að því að byggja fimm hundruð íbúðir til leigu og sölu fyrir ungt fólk í Reykjavík fyrirtækjum verður ekki heimilt að hækka leiguverð nema í samráði við borgina

að semja um réttindi Íslendinga sem hyggja á flutninga til Bretlands eftir Brexit utanríkisráðherra segir skilaboð stjórnvalda í Bretlandi gefa góð fyrirheit það var auðveldara að vera umkomulaus í Kalkútta en í Reykjavík segir maður sem ættleiddur var ellefu ára frá Indlandi til Íslands en skilað ári síðar framkvæmdastjóri Íslenskrar ættleiðingar segir söguna þyngri en

tárum taki er alþýðumenning eins og

þjóðararfur spurðu málþingsgestir á Ísafirði sig í dag á meðan fyrsta björgunarskip Vestfirðinga grotnar niður í höfninni þar skammt frá gott kvöld kona og karl sem

á vettvangi brunans á Selfossi í gær eru í einangrun þau voru úrskurðuð í vikulangt gæsluvarðhald að sögn Odds Árnasonar yfirlögregluþjóns hjá lögreglunni á Suðurlandi hefur mikið af upplýsingum borist frá almenningi vegna brunans

karl og kona létust lögreglan vinnur nú úr gögnum sem borist hafa svo sem myndum og myndskeiðum og upplýsingum frá vitnum fréttastofa óskaði eftir

og fékk þá afhenta síðdegis frá Héraðsdómi Suðurlands en nær allur texti úrskurðanna hafði verið afmáður í fylgibréfi frá dómara segir að í úrskurðinum séu atriði sem kæmust þau til vitundar almennings hefðu í för með sér hættu á í gær fóru fram skýrslutökur yfir hinum grunuðu en ekki er gert ráð fyrir að frekari skýrslutökur verði yfir þeim um helgina tæknideild lögreglu lauk rannsókn á vettvangi í gær en ólíklegt er að skýrsla frá þeim berist fyrir helgi að sögn Odds lögreglan afhenti

húsið í dag og hefur það verið gert mannhelt og sett yfir það net til þess að tryggja að asbest sem er í einangrun þess berist ekki út í andrúmsloftið heilbrigðiseftirlit Suðurlands hefur hvatt íbúa í nágrenni hússins til að hafa glugga lokaða vegna óhagstæðrar vindáttar og að gangandi umferð verði sem minnst þangað til rústirnar hafi

fjarlægðar mjög strangar reglur gilda um meðhöndlun og förgun á

en innöndun á efninu getur valdið lífshættulegum ólæknandi lungnasjúkdómum við leggjum áherslu á að þetta verði unnið hratt og vel að það verði rifið og fjarlægt nánast allt asbestmengað meira og minna þannig að þar með er þetta töluverð aðgerð fyrirtæki sem fá lóðir hjá til að reisa ódýrt húsnæði samkvæmt nýju samkomulagi fá ekki að hækka verð á íbúðunum nema með samþykki borgarinnar í dag voru kynntar hugmyndir um byggingu fimm hundruð íbúða íbúða fyrir ungt fólk og þau sem eru að kaupa sína fyrstu eign fólk á aldrinum átján til fjörutíu ára verður í forgangi og verða íbúðirnar ýmist til leigu eða sölu borgarstjóri segir

að skort hafi á uppbyggingu á íbúðum fyrir ungt fólk borgin auglýsti fyrr á árinu eftir hugmyndum að hagkvæmu húsnæði og voru þær kynntar í Ráðhúsinu í morgun óhagnaðardrifnum og hefðbundnum fyrirtækjum voru taldar hæfa markmiðum borgarinnar best í samningum við fyrirtækin verða ströng ákvæði um verð í gegnum samningana um lóðina á sem sagt að

tveggja herbergja á Kjalarnesi eru tíu íbúðir á skipulagi á þessu svæði þar er ætlunin að byggja raðhús eða lítið fjölbýlishús fjörutíu til fimmtíu íbúðir verða byggðar við Stýrimannaskólann sem hluti af þessu

átaki í Gufunesi verða byggðar hundrað sextíu og fjórar íbúðir og með hluta þeirra fylgir grænmetisgarður í Skerjafirði verða sjötíu til hundrað íbúðir í fjölbýlishúsum hundrað sextíu og þrjár íbúðir verða byggðar í

verða fjörutíu íbúðir í fjölbýlishúsum þó að réttindi þeirra Íslendinga sem nú þegar búa í Bretlandi hafi verið tryggð eftir

útgöngu Breta úr Evrópusambandinu á enn eftir að semja um réttindi þeirra sem hyggja á nám eða búsetu í Bretlandi eftir Brexit Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra átti fund með forsætisráðherra Bretlands í Ósló á dögunum þær komust að samkomulagi um að tryggja það að réttindi borgara verði óbreytt eftir Brexit þetta snýr að því að

búa í Bretlandi og Breta sem búa á Íslandi hafa sambærilegu búseturéttindi og þau hafa núna og þeim fylgir ýmis réttindi sem hafa verið til staðar alveg frá því við gengum inn í samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunni eru tæplega tvö þúsund og fjögur hundruð íslenskir

og rúmlega þúsund breskir ríkisborgarar búsettir hér á landi þetta þýðir það að alveg sama hvernig

af Breta hálfu hvort sem verður samningur á vegum e s b eða ekki

réttindi Íslendinga í Bretlandi tryggð og Breta á Íslandi hann segir þetta stórt skref í viðræðum við bresk stjórnvöld

hvergi nærri lokið síðan er næsta skref sem er það hvað mun gerast í framhaldinu Bretar ganga úr e s b eftir fimm mánuði staðan er enn óljós varðandi réttindi Íslendinga sem

hyggja á nám eða búsetu í Bretlandi eftir Guðlaugur segir að Bretar hafi ekki enn hafið samninga um það við neina þjóð það er ekki byrjað

semja um það en á Norðurlandaráðsþinginu og sömuleiðis fundirnir með með Katrínu og forsætisráðherra Noregs gefa góð fyrirheit við munum halda áfram við munum ekki

ekki fagna neinu fyrr en að við erum komin á leiðarenda yfir hundrað félagsmenn í Sjómannafélagi Íslands krefjast þess að boðað verði til félagsfundar vegna þeirrar ákvörðunar trúnaðarmannaráðs að reka Maríu Einarsdóttur úr félaginu bréf þessa efnis var sent stjórn sjómannafélagsins í dag sérstaklega er óskað eftir því að boðuð á fundinn vegna óljóss lögmætis brottvikningar hennar eins og segir í bréfinu þá er enn fremur lagt til að óháður aðili verði fenginn til að stjórna fundinum þar sem búast megi við átakafundi ætlaði að gefa kost á sér í embætti formanns en var rekin úr félaginu þar sem hún var sögð hafa unnið gegn hagsmunum þess það var auðveldara að vera umkomulaus í Kalkútta en í Reykjavík segir Ægir

hann fæddist á Indlandi en var ættleiddur til Íslands ellefu ára en svo skilað ári síðar hann flæktist á milli fósturheimila hér á landi eftir að

ættleiðingarforeldrar hans hættu við

hann

í miðborginni á meðan hann lauk námi í Austurbæjarskóla saga Hasims er átakanleg þegar hann var sex ára setti ný stjúp amma hann einan upp í lest án skýringa og endaði hann í Kalkútta þar sem hann bjó á götunni þegar hann var ellefu ára fékk von um betra líf þegar hann var ættleiddur til Þorlákshafnar hann bjó hjá nýju fjölskyldunni sinni í ár eða þangað til honum var skilað hann er eina barnið á Íslandi sem hefur verið ættleitt og skilað hann segist hafa fengið að vita að Ísland væri ríkt land og að hann væri að fara til fjölskyldu sem myndi búa honum gott heimili og öruggt líf ég hlakkaði til í raun og veru

ég er að fá fjölskyldu og svoleiðis og svoleiðis en svo varð það gekk bara eftir ár var hafnað og ég átti aldrei fastan stað og mismundandi fólk sem kom í kringum mig til að hjálpa mér og bara ég var alltaf að leita eftir myndi finna stað til að setjast niður hjá einni fjölskyldu

það var mjög erfitt Þóra Kristín Ásgeirsdóttir blaðamaður hefur skrifað sögu

bókarinnar minningarnar séu mjög sárar hann sé ekki reiður í dag en hann muni aldrei jafna sig hann segir einnig að það hafi verið auðveldara að mörgu leyti að vera á götunni í Kalkútta en umkomulaus í Reykjavík í Kalkútta hafi hann ekki verið einn ég sá aðra krakka sama eins og ég en í Reykjavík þá sá ég ekki þá var ég aleinn og það var svolítið erfiðara að vera í Reykjavík ekki svolítið það var

heldur en Kalkútta til dæmis bjó hér á landi þangað til fyrir fimm árum þegar hann flutti til Noregs þar sem hann nú býr framkvæmdastjóri Íslenskrar ættleiðingar segir þetta einsdæmi og ólíklegt sé að svona myndi gerast í dag ólíklegt það að fara í gegnum allan þennan feril og enda aftur á götunni er auðvitað þyngra en tárum taki ljóst er nú að ríkisstjórn

fulltrúa greiddi atkvæði með því að ganga til liðs við stjórn Framfaraflokksins og Venstre í stað þess að leita samstarfs við vinstriflokka formaður flokksins

boðaði til fundarins en hann lagði til að flokkurinn ræddi við vinstriflokka um stjórnarmyndun undir forystu Verkamannaflokksins fulltrúar voru kjörnir á og reyndust fleiri þeirra vilja styðja hægristjórn en vinstri

fyrir atkvæðagreiðsluna að hann léti af formennsku yrðu sjónarmið hans undir

í Eyjafirði hefur hækkað um tæp sextíu prósent á einu ári bóndinn segir tilgangslaust að auka framleiðsluna til að afla meiri tekna þær fari

allar í aukinn rafmagnskostnað gjald fyrir flutning á rafmagni er hærra í dreifbýli en í þéttbýli því er raforkukostnaður þeirra sem búa og starfa í dreifbýli mun hærri þessi aukni kostnaður kemur illa niður

sem nota mikla lýsingu við ræktunina sér í lagi á þessum

í Eyjafjarðarsveit eru framleiddar paprikur og ábúendur hér hafa árangurslaust reynt að fá að kaupa rafmagn eins og um þéttbýli væri að ræða og bændunum hér finnst blóðugt að vera nánast í göngufæri við þéttbýlið hér í en þurfa samt að borga fyrir rafmagn í dreifbýli það er svona sirka einn og hálfur kílómetri hvorki meira né minna Anna sýndi okkur tvo reikninga frá RARIK fyrir

rafmagnsdreifingu síðastliðið ár hún vildi ekki að upphæðirnar kæmu fram en á tólf mánuðum hefur kostnaðurinn aukist um fimmtíu og átta prósent við reiknuðum ekki með að þetta myndi hækka svona mikið á svo skömmum tíma og grænmetisbændur víða um land hafa dregið verulega úr raforkunotkun með því að stytta

gróðurhúsunum

bara alveg grábölvað því við höfum allan búnaðinn og þekkinguna til að raforkuna og með meiri lýsingu gætu þau framleitt meira og aukið þannig tekjurnar en æti það strax upp leikurinn var náttúrulega til þess gerður aða auka framleiðsluna og auka við tekjurnar en þetta er nú eiginlega farið að snúast í andhverfu sína

tapar fylgi milli mánaða samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups stuðningur við ríkisstjórnina eykst lítillega helmingur þeirra sem taka afstöðu styður stjórnina litlar breytingar eru á fylgi flestra flokka frá síðustu könnun

mælist með næstmest fylgi en fylgi hennar minnkar um rúmlega tvö prósentustig sautján prósent segjast myndu kjósa flokkinn ef kosið yrði til Alþingis í dag Sjálfstæðisflokkurinn mælist með mest fylgi tæplega tuttugu og sex prósent kjósenda

fylgi Viðreisnar Pírata og Vinstri grænna er nánast það sama eða tæp ellefu prósent Miðflokkurinn mælist með rúmlega tíu prósent og Framsóknarflokkurinn um sjö flokkur fólksins er með rúm sex prósent aðrir flokkar skipta með sér einu komma fjórum prósentum og þar af mælist Sósíalistaflokkurinn hæstur með liðlega eitt prósent fylgi við

ríkisstjórnina eykst um eitt prósentustig á milli mánaða um helmingur sem tekur afstöðu styður hana Gallup kannaði fylgi við flokka dagana annan til þrítugasta og fyrsta október nánar er fjallað um

punktur is farvegur Andakílsár verður líklega aldrei eins og hann var áður en mörg þúsund tonnum af aur var fyrir slysni hleypt í ána þetta kemur fram í stöðumati Hafrannsóknastofnunar talið er að átta til tíu þúsund tonn af hafi borist í ána í maí í fyrra þegar starfsmenn Orku náttúrunnar hleyptu aur úr

með þeim afleiðingum að mikið af fiski drapst sérfræðingar Hafrannsóknastofnunar hafa fylgst með ástandi árinnar síðan nú átján mánuðum eftir óhappið hefur nokkuð af

hluta árinnar og gamli botninn er víða sjáanlegur að því er fram kemur í nýlegu stöðumati stofnunarinnar botninn hefur þó

verulegt set í mörgum hyljum árinnar engu að síður hafi orðið mikil og jákvæð breyting til batnaðar og tekist hefur að endurheimta svæði tiltölulega hratt í stöðumatinu segir að farvegur árinnar verði þó líklega aldrei eins og hann var fyrir þennan atburð Andakílsá hefur verið gjöful laxveiðiá þar var þó ekkert veitt síðustu tvö sumur þar sem allir veiðistaðir voru meira og minna fullir af

sumarið tvö þúsund og tuttugu áætlað er að eftir tvö til þrjú ár hafi stofnar þörunga og hryggleysingja náð sér á strik og verði sambærilegir við það sem var fyrir

eina milljón króna vegna atviksins í fyrra Bandaríkin ætla að taka aftur upp allar fyrri viðskiptaþvinganir gegn Íran á mánudag

var aflétt árið tvö þúsund og fimmtán þegar samningurinn um kjarnorkuáætlun Írana var undirritaður Donald Trump ákvað að draga Bandaríkin út úr þeim samningi í vor í ágúst sagðist hann ætla að beita

viðskiptaþvingunum aftur þeim hörðustu til þessa átta ríki fá tímabundið að halda áfram að kaupa olíu af Íran eftir þær taka gildi undanþágurnar verða veittar ríkjum sem þegar hafa minnkað olíuviðskipti sín við Íran frá þessu greindi

verða nú væntanlega samt einhverjir sem ætla á rjúpnaveiðar um helgina Dagný Hulda Erlendsdóttir er komin til hjálparsveitar skáta í Garðabæ

að fá ráðleggingar fyrir já hér Elva Tryggvadóttir Elva hvað er það sem skyttur

matur og slíkt það er mikilvægt

hjálpar okkur mest hægt að skilja eftir

björgunarskip Vestfirðinga María Júlía grotnar niður í höfninni á Ísafirði en

tekist að fá fjármagn til að gera skipið upp forsvarsmenn Byggðasafns Vestfirðinga segja vera dæmi um alþýðumenningu sem hefur orðið hornreka þjóðararfur var yfirskrift málþings á vegum Byggðasafns Vestfjarða er miklu merkilegra að horfa á eitthvað í gegnum við leggjum áherslu á er að vera trú sá raunveruleiki blasir við að ef ekkert er að gert

sá

til dæmis með bátum komi til með að glatast hjá þessari þjóð nema eitthvað stórkostlegt gerist í nánustu framtíð María Júlía fyrsta björgunarskip Vestfirðinga grotnar nú niður í höfninni á Ísafirði þar sem ekki hefur fengist fjármagn til að

gera skipið upp

hafi bjargað um tvö þúsund manns og hefur það ríka skírskotun ekki bara Vestfirðinga ef það er ekki menningarlegt hlutverk þá veit ég ekki hvað það er þá skulum við sjá hvað

í íþróttafréttum kvöldsins spennan hélt áfram á h m í áhaldafimleikum í Katar í dag bandaríska

hélt áfram að raða inn verðlaunum hólmar Örn Eyjólfsson leikur ekki meira með íslenska landsliðinu í fótbolta næstu mánuði og nítján ára leikmaður

í enska deildabikarnum í gærkvöld fólkið sem var handtekið vegna brunans á Selfossi er í einangrun lögreglu hefur borist mikið af upplýsingum frá almenningi nágrönnum er ráðlagt að

hafa glugga lokaða vegna hættu á

stefnt er að því að byggja fimm hundruð íbúðir til leigu og sölu fyrir ungt fólk í Reykjavík fyrirtækjum verður ekki heimilt að hækka leiguverð nema í samráði við borgina enn á eftir að semja um réttindi Íslendinga sem hyggja á flutninga til Bretlands eftir Brexit utanríkisráðherra segir skilaboð stjórnvalda í Bretlandi gefa góð fyrirheit það var

auðveldara að vera umkomulaus í Kalkútta en í Reykjavík segir maður sem ættleiddur ellefu ára frá Indlandi til Íslands en skilað ári síðar framkvæmdastjóri Íslenskrar ættleiðingar segir söguna þyngri en tárum taki þessum fréttatíma er að ljúka næstu fréttir verða í útvarpi klukkan tíu í kvöld og alltaf má finna nýjar fréttir á vefnum

punktur is veriði sæl og njótið helgarinnar